पेंगुइन शार्द तापमान में जीवित रहवे के लिए कई अनुकूल और कूट योजनाएं अपनात हैं। जो उन्हें ठंडे वातावरण में सुरक्षित वा गरम बनाए रखात हैं। सबसे पहिले पेंगुइन की मोटी बसा की परत होत है जो उनके शरीर को अत्यधिक ठंड से बचात है। वह बसा उनकी त्वचा के नीचे जमा होत है और उन्हें गर्मी बनाए रखात है मदद करात है। साथ ही यह पानी के तैरत समय भी उसे ठंड के होये से बचात है। एके अलावा पेंगुइन के पंख बहुत घने होत हैं और उनको बाहरी हिस्सा पानी से बचात है एके लिए जलरोध होत है। पंखन के नीचे एक पतली परत होत है जो हवा को फसाई लेत है अतिरिक्त इन्सुलेशन प्रदान करात है। जिससे उनको शरीर गर्म रहत है। पेंगुइन को शरीर ठंडे पानी में तैरावे के लिए अनुकूलित होत है। कहे की वे अपने पैरण और पंखन को इस्तेमाल करके जल के भीतर तेजी से तैर सकत हैं और शिकार करवें के लिए आवश्यक होत है। एके अतिरिक्त पेंगुइन सर्दी से bachbe के लिए एक समूहीक व्यवहार अपनौत है। जैसे बे एक ठंडे मौसम में एक साथ एकत्र होत हैं ताकि एक दूसरे को गर्मी दै सके। जही प्रकार पेंगुइन की शारीरिक संरचना और सामाजिक व्यवहार दोनों ही उन्हें सर्दियाँ से बचिबे और जीवित रहीवे में मदद करात है।